gott kvöld og velkomin í Kastljós síðar í þættinum skoðum við aðeins starfssemi Europol en lögreglan á Íslandi hefur í auknum mæli

notið aðstoðar Europol við rannsókn mála kastljós fór til Haag og hitti Grím Grímsson sem tekur senn við sem tengslafulltrúi Íslands við Europol og Karl Steinar Valsson sem snýr til Íslands og tekur við starfi Gríms

við skrifstofustjóra Europol en þetta er í fyrsta sinn sem íslenskur fjölmiðill heimsækir höfuðstöðvar en fyrst að fréttum

dag var í fyrsta sinn í um það bil fimmtíu ár lögð fram vantrauststillaga á einn einstakan ráðherra

atkvæðagreiðslu var að ljúka

Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir

var að ljúka

hún fór þannig að þrjátíu og þrír greiddu atkvæði gegn þessari tillögu tuttugu og níu samþykktu og einn þingmaður Miðflokksins sat hjá það vakti athygli að tveir stjórnarliðar Rósa Björk

Brynjólfsdóttir og Andrés Ingi Jónsson í Vinstri græn

greiddu atkvæði með vantrauststillögunni en það er óhætt að segja að í húsinu hafi orðið spennufall þetta var ansi hörð umræða sem stóð í um þrjár klukkustundir hér er fyrsti flutningsmaður tillögunnar Logi Einarsson formaður Samfylkingarinnar hver eru þín fyrstu

niðurstöðu og þessari umræðu viðbrigðin eru auðvitað vonbrigði þó ég hafi alveg getað búist við þeim var auðvitað athyglisvert að þetta féll ekki alveg eftir flokkslínum heldur voru ný sjónarmið þarna uppi en sem gamall

þá hef ég tapað áður og og sætti mig alveg við það þetta eru hins vegar

vegna þess að það verður að reyna að skapa aftur traust á dómsmálum í landinu sjáum hver afleiðing þessara ólöglegu embættisfærslna hafa verið það þarf að vinda ofan af því og ég treysti ríkisstjórninni til að skoða málið í rólegheitum eftir helgina og breyta þessu Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokks og fjármálaráðherra þú sagðir þá sem fluttu þessa tillögu vera í undarlegu ferðalagi eingöngu til að koma höggi á

hvað áttu nákvæmlega við ég er nú bara að vísa til þess að það er oft tekist á um mál hér á þinginu en það verður ekki tilefni til vantrausts á

ráðherra það er meira en hálf öld síðan það gerðist og það hafa mörg mikil átakamál komið upp í millitíðinni meðal annars um embættisfærslur þess vegna segi ég að þetta

til að koma höggi á ríkisstjórnina síðan sjáum við það í atkvæðagreiðslu einstaka

beinlínis að vegna þess að þeir treysti ekki ríkisstjórninni þá styðji þeir tillöguna meðan aðrir sitja hjá úr stjórnarandstöðunni mest vonbrigði urðu mér að sjá þingmenn Viðreisnar sem að studdu ráðherrann hér í þinginu eftir athugun á málinu leggjast núna á aðra sveif eða á hina sveifina og og styðja vantrauststillögu það finnst mér ótrúlega lágkúrulegt

nú fór þessi atkvæðagreiðsla eins og hún fór þrjátíu og þrír

örugg í ríkisstjórninni í þínu skjóli ekki í mínu skjóli hér var einmitt verið að takast á um það í þinginu hvort hún nyti meirihluta stuðnings þingliði að sjálfsögðu hún hefur minn stuðning míns þingflokks og meirihluta þingsins Logi Einarsson munuð þið halda eitthvað áfram með þetta mál við munum sjá til okkur er mikið í mun að endurvekja traust á

dómsmálum í landinu mér finnst sérkennilegt hjá fjármálaráðherra að vísa í einhvern hefðarrétt að hér hafi ekki verið borin upp vantraust í marga áratugi ríkisstjórnin hefur einmitt boðað siðbót og þá er breyta siðum það þarf einmitt að fara að taka upp ný vinnubrögð

til þess lögðum við fram þessa vantrauststillögu við skulum sjá hvað setur og hvernig

hvað lestu í þessa atkvæðagreiðslu auðvitað eru þetta einhvers konar

skylmingar og æfingar stjórnarandstaðan er að reyna að slá sér upp á þessu máli mér dettur ekki í hug að þau hafi

yrði samþykkt það er samt sem áður athyglisvert að þarna eru tveir þingmenn Vinstri grænna sem greiða atkvæði með vantrauststillögunni og í rauninni staðfesta það að þau styðji ekki þessa ríkisstjórn eru næstum því búin að taka sér stöðu með stjórnarandstöðunni má

athyglisvert að þarna eru allavega tveir flokkar sem skipta alveg um stöðu vinstri græn höfðu verið mjög á móti

þessari aðgerð ráðherrans þegar þeir voru í stjórnarandstöðu og hefðu örugglega greitt

með vantrausti

í stjórnarandstöðu sama má segja um Viðreisn sem þoldi í það minnsta þessa aðgerð þegar

voru í ríkisstjórn með þessum tiltekna dómsmálaráðherra en hafa núna snúið við maður sér þessar línur skiptast eftir því hvoru megin eru í ríkisstjórn eða stjórnarandstöðu hefur

styrkt sína stöðu sem einn hópur það er kannski erfitt að segja hann styrkir sína stöðu að því leyti að klofningur Vinstri grænna er augljósari eða staðfestur í það minnsta en andstæðan við vantraust er traust sem þýðir það að nú hefur meirihluti þingsins með beinum hætti lýst yfir trausti á dómsmálaráðherrann þannig eftir þessa niðurstöðu þannig hún stendur í raun sterkari að þínu mati ég held nú að þetta sé kannski jafntefli ef svo má segja mér fannst athyglisvert þegar ég var að hlusta á þessar ræður í dag að það eru feikilega vel fluttar ræður í þessu máli maður fékk ákveðna tiltrú á á þinginu Þórhildur Sunna flutti mjög öfluga ræðu og svo ráðherrann Sigríður Andersen ég hvet fólk til þess að hlusta á þessar tvær ræður ráðherra kemur upp í andsvari við ákveðinn hápunkt í orðræðunni á Alþingi

svo miklir

að benda á það sem vel er gert þetta mál rammast vel þar inn og já jafntefli segi ég takk fyrir það Eiríkur við

í tíu fréttum en að allt öðru Karl Steinar Valsson sem verið hefur tengslafulltrúi Íslands hjá Europol hættir störfum þar um næstu mánaðarmót og við starfinu tekur Grímur Grímsson yfirlögregluþjónn en hvað gerir tengslafulltrúi Íslands hjá Europol og hvaða þýðingu hefur þetta starf fyrir íslensk lögregluyfirvöld hitti Grím og Karl Steinar í höfuðstöðvum Europol um helgina höfuðstöðvum Europol um helgina íslensk yfirvöld skrifuðu undir samstarfssamning við Europol árið tvö þúsund og eitt sex árum síðar var opnuð

í höfuðstöðvum Europol og fyrsti íslenski tengiliðurinn tók til starfa

erlend lönd gagnvart Íslandi með sama hætti eru einhver lönd með mál sem hafa tengingu við

Ísland

þriðji þátturinn er síðan að fylgjast með þeirri þróun sem er að eiga sér stað í afbrotum í Evrópu og síðan hefur það víkkað svolítið mikið út

löndin eru að leggja til þegar við erum með rannsókn á

þá

fáum liðsinni hans til að komast í samband við

önnur lögregluyfirvöld sem við teljum okkur þurfa að komast í samband við nú er til rannsóknar innbrotahrina

þaðan getum við óskað eftir upplýsingum en við getum ekki endilega notað upplýsingarnar nema sá sem á

grunninn veiti heimildina höfum notið þess að fá upplýsingar frá honum mín tilfinnig er sú að þetta hefur skilað mjög miklu tölurnar á á

aðild okkar og aðkomu sýnir og staðfestir það í Evrópu og ekki síst sem tengist Íslandi við vorum frekar einangruð en við erum langt frá því í dag sem gerir það að verkum að Ísland er með tengingar inn í brotastarfsemi af margvíslegum toga karl Steinar talar um að flest allar flest allar tegundir af skipulagðri glæpastarfsemi tengist í fleiri lönd en eitt og að þetta sé að breytast svolítið hvernig hefurðu fundið fyrir því í starfi þínu sem yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni í Reykjavík það er raunverulega þannig að heimurinn er eins og stundum fólk er að ferðast mjög mikið og títt við sjáum það það er tiltölulega ódýrt að ferðast og

til og frá Íslandi á

að brjóta af sér

vorum að tala um innbrotin áðan þá er það það sem grunurinn er um að það að það sé með þeim hætti til eigin reynslu hvað það varðar að

sem hér eru möguleikarnir sem eru hjá Europol til að aðstoða við rannsóknir

nú fer Karl Steinar heim og

við mínu starfi þar

er góð þekking á getu Europol og

líka þá von í brjósti að okkur lánist að kynna mjög vel fyrir lögreglu og tollgæsluyfirvöldum á Íslandi möguleikana þyrftuð þið kannski að vera með fleiri

nokkra fulltrúa og geta skipt verkum á milli sín væri gott að hafa kollega

auk þess sem það myndi auka möguleika

á kynningunni nú ert þú að fara að taka við rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hvaða lærdóm tekurðu með þér heim þetta er stór vinnustaður með fólki með mikla reynslu á margvíslegum sviðum orðin ansi víð og á

bæta og dýpka rannsóknirnar okkar heima þær væntingar hef ég og vonandi vonandi náum

óneitanlega stöndum

flóknari brotastarfsemi en hefur verið kastljósi er þá lokið í kvöld en á morgun tökum við meðal annars upp aðeins léttara hjal við þá Grím og Karl Steinar sem hafa þekkst lengi og voru til að mynda saman í

bærilega jafn góðir nemendur við lærðum svolítið saman við minnum